نحب نكون عندي القدرة على التحدث مع نفسي في الماضي؛ السبب إنك تقدر تنبه نفسك لأخطاء، أو قرارات كان ممكن تغير حياتك للأفضل، وتستفيد منها؛ لتجنب الندم، الحديث مع المستقبل مثير، لكن الماضى هو اللي يشكل حياتك الحالية، لما تصلح الماضي تقدر تبني حاضر، ومستقبل أفضل.